Ny fahasambara tanteraky zany da mety tsy ho tratsy noho ny toetsin'ny olombelo sy ny fanamby izay ataony amin'ny fiainany, fa na de zagny aza azo atao ny mahazo toe-java maharitry sy mahafa-po.